Jali ien shogoli eiadat asnanel shogol <hesitation> shogolngon dolier <hesitation> yani ken bastafer shongertanikon digdan mani <hesitation> adamri <hesitation> digidton <hesitation> najer aarifdanger kena ay agaraton yani.